عشان تغير مصباح كهربائي، أول شيء <hesitation> توقف الكهرباء عشان ما تلتمس، وبعدين تزيل المصباح القديم، و بعدين تحط المصباح الجديد و تحركه بعكس اتجاه عقارب الساعة وتضغط عليه حسب نوعه عشان تطلعه، بعدين <hesitation> تنظف القاعدة إللي هو قاعدة المصباح الجديد وتحطها- وتحطها في اتجاه أقارب الساعة لمن تثبت. تشغل الكهرباء عشان تتأكد هل هو شغال ولا لأ.